Saabu de xeme la, xam naa si xeme, dañ si dee dañ koo defer xeme ak dëwlin ak ndox. Boobu xam naa ko si saabu. Te saabu nag, pour fóot la, fóot pour setal la. Yooyu de xam naa ko si saabu waaw. Loolu yépp si la bokk. Mun na raxas, mun na sangu, mun na fomp waaw. Yii yépp xam naa ko si saabu. Daay jariñ loolu yépp, xam naa ko si.